"احسن نصيحة تلقيتها على الاطلاق كانت أن هي <hesitation> عيش حياتك زي ما هي و عيش كانك هتموت بكرة واشبع من كل حاجة ديت ادتني بصراحة فرصة اني ابص لي كل حاجة بنظرة مختلفة ابص لكل حاجة على اني هستمتع بيها لان ممكن تكون اخر مره هعملها واخر مره اشوفها"